Oku- okuna okuba omuntu w'amazima neenye ningira kigumire kugira ngu oshange omu- abantu barya ab'amaziima. Kubanga abantu nibaba bakuriire ahantu hatarikushwana, nanabaziire batakushwana mbwenu baakuzire biine emikye yaabo etakushwananga nakwayo bwenu kigumire omuntu kugira ngu aikare na n'amazima. Nikirugiirira ahansi okuyarugi okuyakuzire mpaka n'enyaaka yi yaahisa ahakuba aha- ahakuba omurugyero gwarimu, nikirugiirira kuhayomba nawe, ningira tinkahanya omuntu tu- cwine amazima.